Ɓeydu toɓɓere e fon ngal, Heɓa ɓe he naange. Sadi ɗum, njama e soya ngam ɓeydude e naange ɗuum. Kadi, ɗum njama e kaɗɗo ngal e ɓe ɗuum.